Ñy lilindraza mampiavaka ny Mekisiky: ñy fankalazà ndrozy ny ñ'androny ñy maty, io fombamdraza ndrozy, ankalazà ndrozy isakiny ñy raike no ñy roe vola nôvambra, manahakan'izay ñy fankalazà ndrozy ñy seinkô demaiô, fety fahatsiaroveo, ñy fandresea taminy ñ'aly tao piebilà taminy ñy limy mey roa amby enimpolo no ñy valonjato no ñ'arivo, nandreseny ñy tafiky Mekisiky ñy tafiky frantsay, manahakan'izay koa ñy fankalazà ndrozy ñy fetiny v.